تم چِھ مواصلات، ریڈیو فلکیات، ریموٹ سینسنگ، ریڈارس منٛز استعمال یوان کرنہٕ، تہٕ یقیناً، یمن ہنٛد حرارتی اطلاق کہ وجہ سۭتۍ، تم چِھ رنٛنس منٛز تہٕ استعمال یوان کرنہٕ